Menurut ngori binatang yang palling hare gena, buau, karna buau nena kalo ngone jau ena gena ngone na gia akan hare